لأ هأبقى عايز القدرة على التحكم في أحلامي أكتر، عشان يعني <hesitation> أبقى قادر أحقق اللي أنا عايزه فيها <hesitation> أشوف اللي أنا عايزه، وإيه اللي يبسطني وإيه اللي أنا محتاجه.